nuntu sa ndadi ngahar nono de bune nggahi douma tutua ka se rasa ka jaga ka tahopo ngaha ra nonom de anae ndadi iu menasi waursa lu'u umum pede ede nggahi doum tutua ese rasa kani nuntusa kaima poda wali poda romo ni wati romo ilmiana nggahi doum tu tua de pala waursa tio tio tio kantuwu nggahimo ma ngahasa ma mina de ma mehe ngahasa maci de ntuwu supu ku edek pala lao ntiri nggahi doum tu tua deni raka para tio wali pa ede ese rasa de bune sa nggahi dou dou ma calo bora de nggahi mu supu supu ma hanu poda de nggahi mu supu douma darerep si ma mboto wontu ese rasa de supu auk pala de supu kencing manisa supu remati supu stru ede rau de de mai kai ra main aka ngahar nono depala ni de ngahar nono ma da teratu de na mai romo kaim supu ni bunesa ngaha bunes ngaha nggahi mu ncangolo mu dolu rau kande nggahim ncango ka mina tau lok mboto lok pala mina de na ma mehe kangkohu romop ni tamba li kai ja ma rongko ma mboto Supu ma ba ma mboto podam wontu dim tutua ese mbojo de supu kenci manisi aun ntuwu ngaha menan saka de de la wati wati ngaha langsu romon sakan doum meta po ma ngaha langsu saka ni deta <hesitation> de lewa ta <hesitation> kahawa na, te na, ede dohok si mai kai saka au mboto lo nono kahawa de waun ntuki sih pili tutan na'e fiki na dabae ro ana anan nggana menan deni de bunek da nono mena kain kahawa de ndadi ngaha de nuntusa ndadi ngaham caru de ma mboto li mamfa'a na nuntu poda sa ro'o prongge ke si ma caru poda ma mboto hanuma kala katahon supu ni de waur mboto dou ma ngupa kaina secara ilmia nuntu sa ro'o prongge ke pala alumu dou mbojo ke <hesitation> ungas ese rasa na wati aden si na mbei taho mo doum tua doho na ro'o prongge na paki aoku pahup da baena rakap losa menan dei dei rasan de na ngupa rek ro'o prongge di niki raba dou jawa ara ke edek si ncokin wausar iu lao rasa ke na ncoki romo ni kalo ma maci re sama menap nuntus ma maci reni di bade sama lo sabua wali ma mboto poda hanu di ma <hesitation> ma sampela doho de ma nata si ake alum sampempela ke na ca'u poda ngaham nata di maik ole menan lokon kani wausa ndawi menan na mi bibikandoa dohore nggahim tau ka raka laon ne'e na saha ngahim sa embe di mai ole mena kain lokon kani na made tinti menar loko ede nggahi dou ese rasa deni ede <hesitation> poda romo ngaha tinti loko de edeku mai kai tinti loko au mboto lo saha desi